Shimni dazmollash uchun avval dazmolni yoqib, kerakli haroratgacha qizishini kuting. <noise> Shimni dazmol tahtasiga tekis qilib yoyib qo'ying <noise> va cho'ntaklarni va bel qismini dazmollang choklarni tekis tutishga e'tibor bering dazmollashni tugatgach, shimni osib qo'ying yoki tartibli qilib joylashtiring.